Nɔa, misɛ niyalɛ bua mɛ nasɛ niyalɛ duɛfuɛa ɛnayinawiyale dinia ɔmakutu bakɛ ɛsɛbi aloɔmakutu nawayɛ agbanane. Akaku no aniyalɛw lanu nɔanuvlani. Anuvlaanibia naduivlasudi laku misɛfa. Nisɛnu ivla uluvi idzonɛfua, inedzǝ ɛlɛ akole nɔ aniyalɛami ku wafɔnafualɛ. Mɛɛ wafɔnafualɛa, uafɔnakalɛ ɛlumɔbuɛ. Wuekele muani kuubi awuetse koma bue; wuekele muani kuubi awuna nawulani bi kɔmadu ɛdili; wuekele muani kuubi wu awuevi wani kamabe vo ɛtsɛ; wekele muani ku aluamuubib komaʒonu mibi amilɔ amɛ; mɛ ɔtalaka kuale mu wuaviyalɛ eloo wusɛ nivla. Mivla ku wuafɔnafualɛa mɛ unanaa fualɛɣanu ɛlubi ava. Mɛ yɛani anuvlaania wuafualɛ nu ilu; ɛdini du kuatsi wua wuatsi winibama kɔtania ɔlɛ evidʒevidʒe, buamɛ akatu natamiɛsɛʒɔ wani, atamiɛsɛ wlewania, mɛ akɔsunu ɔlɛ ɔlɛdk buaku ɔma kutudu yanɛto kɔmakutu blaɛdu ɣafa alɔnu. Mɛ aniyalɛwani ku nisɛfa lafa.